أفضي أنى أسافر بجطار لأنه وسيلة مريحة، يعني أنا بجعد فى القطار والسائق هو اللي بيتولى القيادة عكس الدراجة أو السيارة، أنا اللي بتعب وأصلا يكون ملل وطفش، عكس القطار يكون أحس فله وناسة ومريح في الجعدة، جعدة السيارة تكون مقيدة شوية، ما تتحرك ما تعرف تروح، بس القطار لا يكون مريح أكثر، وفي وسائل خدمات أفضل. <noise>